<hesitation> sakafon-drô ve Tailandy? Io àby iô izen̈y <hesitation> miaroaro, miaro avô mamy miaro masimasin̈y, matsiko misy lerany koa mafan̈afana. ABaka iô aminjay maro kolera ndraiky maro karazany tsirony zen̈y sakafon-drô io.